Mnyama nimfuriee, nimfurie ngo’umbe maana ni niifughie nikenayo hoo kenyi. Na yaninjika thari nivikie na mashamba nayanjinika mariva. Hatingi kunge kumba ndepata petha kundehira kindo kyaako kingi